जूतो बहुते प्रकार के होथे। बूट्स होथे फॉर्मल जूता होथे। स्पोर्ट्स जूता होथे जो खेले बर काम आथे। ज्यादातर एहि सब जूता पहिन्थे।